komiði sæl og verið velkomin í

og áhrif þess heyrum af smáforriti sem hjálpar lesblindum og fáum viðbrögð ungra

við þáttunum hvað höfum við gert ég heiti og nú verða sagðar

flugfélagið WOW

tilkynnti nú fyrir helgi að það væri hætt allri starfsemi eftir langa baráttu við að reyna að bjarga rekstri þess eldsnemma á fimmtudagsmorgun tilkynnti

að öllu flugi hefði verið aflýst stuttu seinna sagði Samgöngustofa að félagið hefði hætt starfsemi og væri gjaldþrota WOW hafði þá líka skilað inn flugrekstrarleyfi leyfinu sem þarf að hafa til að mega fljúga þegar fyrirtæki verður gjaldþrota er allt sem það á tekið af eiganda og því skipt á milli þeirra sem það skuldar þetta hafði strax mjög mikil áhrif rúmlega þúsund starfsmenn

WOW misstu vinnuna og fleiri munu kannski missa vinnuna á næstu mánuðum forstjóri Vinnumálastofnunar segir að það hafi aldrei jafn margir misst vinnuna í einu áður Vinnumálastofnun sér meðal annars um að greiða fólki sem er ekki með vinnu bætur og hjálpa því að finna sér nýja vinnu stofnunin vinnur nú hörðum höndum að því að hjálpa fyrrverandi starfsmönnum WOW mikill fjöldi farþega sem áttu bókað flug komst ekki leiðar sinnar um fjögur þúsund manns áttu bókað flug með félaginu víða um heim og mikil óvissa var um hvernig þau ættu að komast á leiðarenda það er mjög flókið að finna nýtt flug handa öllum en við vonum að allir komist leiðar sinnar sem allra fyrst ný tækni var kynnt á dögunum sem á að hjálpa börnum sem greinast með lesblindu að lesa og gæti

gjörbreytt lífi mjög margra nýtt smáforrit frá fyrirtæki í Króatíu er sérstaklega hannað til þess að aðstoða lesblind börn hugmyndin kom frá sem vildi finna tækni til að hjálpa eiginkonu sinni og ellefu ára dóttur en þær eru báðar

fjöldi fólks kom að verkefninu til dæmis forritarar og sem brýtur orð niður í smærri einingar og litar ákveðin orð til þess að auðvelda lesturinn og hvetja til lesturs til eru fjörutíu og átta mismunandi gerðir af omo letrinu sem henta fyrir ólíkar tegundir lesblindu forritið er væntanlegt á markað fyrir enskumælandi fólk í júlí á þessu ári markmiðið er að hafa forritið ókeypis þannig það geti nýst sem flestum þá ætlum við heyra hvað ungum

fannst um fjórða þátt af hvað höfum við gert sem var sýndur í gærkvöldi meðal Íslendingur sóar því um hundrað og sjötíu þúsundum króna á ári í sko ég spyr bara sjálfan mig hvað verður um allt þetta sorp og verður alveg nóg pláss í framtíðinni til að henda öllu sorpinu mér erum að henda

mikið af hlutum og plasti ef maður skoðar famleiðslu á plasti í heiminum þá byrjar hún ekki þEtta var rosalega mikið af plasti alveg rosalega mikið af plasti verður alveg langan tíma til svo þegar maður brennir það og það er

nógu hátt hitastig þá sleppa alls konar eiturgufur út

því nítján hundruð og sextíu já plast frá nítján hundruð og sextíu er ekki enn vá hvað það er langur tími plast við erum með fjall af mat til dæmis bara fara út í búð og kaup jógúrt og ein jógúrtin rennur út í dag og ein verður alltaf að lykta eða smakka smá áður

það getur verið gott

myndband af Frans páfa vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum í síðustu viku í myndbandinu sést fjöldi fólks ætla að kyssa hring páfa við blessunarathöfn á Ítalíu en hann virðist ekki kunna að meta allt